Ñy fomba fiketrehako pizza noho ñy paty lafa zaho ro an-traño ao: <ptoa>ampandeveziko ñy rano, ketrehiko paty iñy, masaky paty iñé karakarako ñy sôsiny, masaky ñy sôsiny iñy afangaro rozy roé engà eroy ;ñy fomba fiketrehako pizza, mila lafariny aho, mila rano mafana ñy lalivay i, menaky, ñy sira, siramamy <ptoa>;afangaroko iaby io mañome pizza laha bakeo.